Brasil pegua reta jaereta ko jou felloada, cusi zo ˂Hesitation˃ jaeramiño vi asado ˂Hesitation˃ la kai jeisupe va, kua reta y jembiu ko jegatu kavi jaema oyepokuama jou reta